إذا قدرت أعرف الأسبوع القادم هيكون فيه ايه ، أول حاجة هيكو- هكو- هكون حابه إني أعرفها هي ال- المال أو الدولار هل نزل ، هل ارتفع ، أيا كان علشان لو في تحويلات فلوس أعرف هحول امتى ، تاني حاجة أعرف العادات اليومية اللي أنا عملتها عشان أعرف أطور من نفسي أكتر وأعرف أنا مشيت أيامي ازاي